استبدال الظوء، أو المصباح الكهربائي، أول شي خطواتها إنه نوقف الكهربا، بعدين نوخر المصباح القديم ، ونركب المصباح الجديد ،ونختار اختيار المصباح الجيد، وبكذا نكون استبدلنا المصباح بكل سهولة.